एक पावट एके डाकिनिचो विद्यार्थी आपले मंत्र म्होणपाचो। अभ्यास कोरतलो तेद्ना ताणे चुक केली आनी तो एक बेबो। जलो अपुण बेबेच्या रुपाचो जलां ते पळेऊन तो अबुझ जलो। तो किते कोर्चे ते चिंतनक लागलो काई सुचोनाशीलां ताणं। डाकिनिचो आधार घेवपाचें ठरायले तो डाकिनेक सोडून गेलो। पुण एक ल्हान बेबो असलेलां ताकां डाकिनेक अपुण कोंण ते। कोक्से कळळोवचे ते समजूनो जल्दें मागीर ताकां एक युक्ती। आयली ताणं रंगाच्या धोबें उडी मारली आनी तिया रंगां। हरशेंचर आपले नाव बरोईलें डाकिनें ते पळेलें आनी ताकां। किते जलें ते कळलें उपरांत ताणिं मंत्र म्होणून ताकां सारको केलो।